طبعًا أنت لو قلتلي شنو المكان اللي زرته وفاج توقعاتي، زرت البحرين، وكانت مثل ما توقعت مليانة أماكن حلوة وأجواء رائعة وكانت جميلة فوج الخيال ما تتوصف.